Mombanà tantaranà ombivavy, aombivavy izany de managna firaiketam-po amin'olona izany, rehefa ela anao sy hitany nefa anao efa zatra ananjy magnal'andro magnal'andro akeo dia ndraika hitany anao dia manatogna anao izy sy misalasala, aminà osivavy ndraika zany za mbola sy nahita fa hitako foagna hoe aminà filma de miraiki-po amin'ny tompony mi arô izy, miboridiboridika izy ndraika koa fa magnarivo ananjy akeo tompony hoe magnatogna ananjy na ela sy hitany eo.